Zahe tsy managna tomobile fô zahe matetiky mandeha bus fogna fô izy ndreky vidina <hesitation> lasa- essence na gazoil a sivinjato sy efatra arivo litra na izy koà le tsara sivinjato sy dimarivo fô zehe mandeha bus fogna frais-na bus-neh eninjato.